Aia agnamiko aloha tsy misy izao matotoa zao fe la ngy fanahy raty no tsarainao da misy ny fanahy raty e ka ny hevitsy atoroko dafa mivavaky avao miantso an' Andriamanitra miantso an'Andriananahary ao, eo avao koa miantso an'i Jesosy Kristy fa i ro mpanavotsy amin'ny fotoa sarotsy hokan'izay. sady raha atahorandrozy moa i anara io.